Mpɛn pii no, sɛ obi pɛ dɛ ͻkenkan amba a, ͻhyɛ ase fi kor na ͻdze ekesi dza ͻpɛ dɛ ͻkenkan kesi. Na mobͻbͻ mbͻdzen ahwɛ dɛ, mɛkenkan amba efi hwee na medze ekesi duenum wͻ ber a mennkenkan no ndzidzido. Ntsi ͻhyɛ ase no, yɛwͻ ebien, yɛwͻ enum, esia, awͻtwe, akron, dukor, duanan.